Si sun blucà ën la coza spasial anche se l'ai cibo e acua deu capì per vaire di ën ai e cuindi deu se capisu lon deu a basta pa perché deu büteme ën culegament cun le persun-e a tera për fe ën manera che pösu turné ëndarera perché se no cuand a finis ël cibo e acua l'ai co finì mi